<hesitation> Ñaamalle tuftoorɗe ganndaaɗe e nokkuuji fof ɗe mbiyan mi yo neɗɗo huutoro ko ɓiɓɓe leɗɗe ko wayno anana en, e namasa en, kañum kadi e kerem.